Lokaci <noise> ba mida layma eisunau mika laymaka miduma alwala miza salmirawa ghinsi mitiya mu kwa lapiye watu diga mukwa mi ta hambatau diga riza mita hambatau diɗi gadu bahiye sunoka mibame sanau mirawa ghinsi midu ta laima a lafiya watu maka lamaka mibame ladi mibuwama miji lubau mipiyau <noise> mita hamtauni mukwa diga riza mi muna ta ham batrani ma inani mukwa shikenan tanu bahiye suno mirawa ghinsi du leyma a lapiya wato yauwa. To kuma zamani badi jigisu tso nkhum midata za sallai duma han irin ta shiriyu to china na maji zahiyasal koweneki ta dage ata <hesitation> ibada hamba du ɗu ga a ghinsi fa mara rahama yika to ghinsi ta taimakema hamba midata do nau ghinsi du burama. Yauwa wuhimi mima kuma faraway lim ghinsi du chika imani mima mi chika imani to ghinsi du bura dai ina hamba midata dona a duniya allah wulimi kuma han badata doniyan allah n alum ghinsi di ta, dumarau kowene ki du mara lapiya watu nusi kowene ki dumara hamtuda ɗuma a duniyan allah. To tuji rufin asiri nakoweneki yauwa faka mara fa rufa asiri yamafeka to ta tsirisa fatamarma fa rufa asiri yamahu kaga faji de damuwa to hamba midata rawa ghinsi dai ghinsi ta burma mitiya muku a lapiya watu mi dona hamba mida do nau du taima <noise> kema a ghinsi.